á eftir Ólaf Jóhann Ólafsson hann er með nýja skáldsögu sem heitir innflytjandinn gerist að mestu í Reykjavík í fárviðri má segja

gerður Kristný er með bók sem líka ber dálítinn vott af kulda það er Heimskaut ný ljóðabók eftir hana hún er með okkur hérna í kvöld Brynhildur Þórarinsdóttir ungfrú fótbolti það er eiginlega söguleg barna og unglingabók fjallar um tímann þegar Vigdís var kjörin forseti og og stelpur í Breiðholti sem eru að reyna að berjast fyrir tilveru sinni sem svo er það Árni Einarsson náttúrufræðingur hann hefur skrifað bók sem heitir horfnir garðar fjallar um fyrirbæri sem við kannski þekkjum ekki sérstaklega vel en þetta eru þetta eru veggir sem voru hlaðnir og er meðal annars að finna í Þingeyjarsýslu þaðan sem Þorgeir Tryggvason er Þorgeir er hérna hjá okkur og Guðrún Baldvinsdóttir við ætlum að fjalla um nokkrar bækur svona taka til umsagnar við byrjum á Dóra d n a sem heitir reyndar í alvörunni Halldór Laxness Halldórsson eins og sést hérna hann er það nefndur hér í bókinni en skrifar ekki undir nafninu Halldór Laxness sem er kannski

en hann gæti það líka Dóri d n a er hans viðurnefni hann er þekktur uppistandari kemur oft fram í sjónvarpi og síðan hefur hann skrifað ljóðabók sem vakti mikla en þetta er hans fyrsta skáldsaga og nefnist

hann fer um víðan völl í þessari bók við fylgjumst

Erni sem er ungur íslenskur karlmaður sem vinnur á auglýsingastofu klassískur íslenskur ungur karlmaður ef við segjum það

okkur er alveg hent á bólakaf alveg frá byrjun þar sem við erum stödd í Chicago með honum Erni og Hrafnhildi kærustunni hans og en þessi bók er fyrst og fremst bara þannig að ég segi það hún er fyrst og fremst um karlmennskuna þetta er Örn hann er viðkvæmur karlmaður hann lýsir vel

finnst ekki gott að líða of vel honum finnst bara gott að líða temmilega illa en hún fjallar líka um ýmislegt annað það er það er svona ákveðin spenna á milli kynþátta það er þessi þeldökki maður og Örn og það er líka manneskja þarna með Downs heilkenni sem er góð vinkona hans og það kemur fyrir kynferðisofbeldi ég þurfti alveg að hugsa hvað mér þætti um bókina hún skilur svo sannarlega eitthvað eftir sig þetta er mikil svona þetta er tónn sem við heyrum líka alveg í ljóðabókinni ljóðabókinni ljóðabókunum hans Dóra það er

flott og hann nær líka að gera Örn einhvern veginn bæði dæmigerðan fyrir sína kynslóð og sína stétt en jafnframt sérkennilegan

eins og þú ég vann einu sinni með Dóra d n a á auglýsingastofu hann er ekki úr

hann er klárlega nútímalegri

líka einhvern veginn hann á pabba sem er dæmdur

hefur þetta nána samband við við þessa Downs heilkennis stúlku Andreu frá barnæsku og leitar til hennar hann á vin sem er einhvers konar rumur úr Þingeyjarsýslu lýsing Arnar er flott en það er svo ofboðslega margt í þessari bók og það rekst finnst mér í síðari hluta bókarinnar dálítið mikið

hvert á annars horn þannig að maður þarf svolítið að velja hvað maður kýs að taka með sér úr þessari bók þér finnst fyrri hlutinn sterkari heldur

rosalega margt í henni sem maður hefur rosalega gaman af það eru skemmtilegar mannlýsingar og persónurnar eru mjög lifandi frásagnargleði og einmitt þessar mörgu raddir maður heldur að maður geti treyst einni manneskju en svo er hún ekki sú sem maður heldur kærastan er dálítið mikil týpa en hún kannski sannfærir mann ekkert sérstaklega hún er eiginlega einmitt bara týpa

er ljóður á bókinni eða hvort þetta sé mjög vísvitandi og pælt

þarna þarna fannst mér erfitt að greina á milli hvort að ég væri að lesa eitthvað meðvitað eða bara að horfa á enn eina konuna sem er ótrúlega falleg og ég sé það út frá sjónarhorni karlmannsins þannig að þarna eru svona mörk sem er áhugavert að vinna með en getur

auðvitað orðið við erum kannski ég veit það ekki hvort við séum komin þangað að fjalla svoleiðis um konur alveg

fyndin og skemmtileg skárra væri það nú svo er það Lilja Sigurðardóttir sól þetta er enn ein glæpasagan eftir Lilju og hún skrifar næstum bók á hverju ári núna bók um systurnar og Ísafold en fyrst og fremst um

mjög dæmigerð Lilju persóna ofboðslega klár kona sem er góð í því sem hún gerir sem er líka óvenjulegt því hún vinnur við það að hafa upp á upp á illa fengnu fé í skattaskjólum

kölluð heim til Íslands hún býr í Skotlandi og er hálfensk til að leita að systur sinni Ísafold sem hún hefur ekki nein samskipti við lengur en Ísafold er í mjög heiftarlegu ofbeldissambandi og er horfin og fljótlega bendir nú eiginlega allt til þess að hún sé endanlega horfin það er mjög fátt sem bendir til annars í þessari leit hennar að henni en jafnframt hittir hún íslenskan fyrrum útrásarvíking og fer í einhvers konar samband við hann hún Áróra og fer að leita að peningunum hans

og þessar tvær sögur svona eru eins og oft er í glæpasögum og oft í glæpasögum Lilju það er svona tvennt í gangi gallar við bókina finnst mér vera tveir það er annars vegar finnst mér sagan af hvarfi Ísafoldar ekki mjög spennandi

fyrir mann sem er kannski ekkert alltaf að lesa krimma

þetta virkaði ekki alveg á mig ég verð að viðurkenna

mér fannst hún mjög spennandi og ég hugsa oft með þessa höfunda sem eru farnir að skrifa bæði fyrir íslenskan markað og erlendan markað að það getur orðið flókið mjög flókið hún leysir þetta vandamál með því að gera þessar systur alast upp í Bretlandi þannig að Ísland verður svona

hérna á Íslandi það er kalt og bjart og fer alveg ótrúlega

bækurnar þetta er eins og að horfa á þátt svolítið þetta er þetta er þetta er algjörlega það það var líka eitt element varðandi þetta með að skrifa fyrir erlendan markað sem fór pínulítið í pirrurnar á mér að það er þarna lögga frændi

að leita að systurinni hann er líka mjög Liljuleg týpa einhvers konar rumur og mótorhjólatöffari og eitthvað en hann er alltaf að dútla í garðinum og þar er álagablettur æi fyrir hvern ertu að skrifa þennan

ég veit ekki um neinn sem á

hún gerir dálítið mikið af því að hún hún er með mikið skraut og hún er líka þarna með mann sem er með svona hræðilega þráhyggju gagnvart bara mjög góð fyrir aðdáendur hennar já og þá sem hafa aldrei lesið

spennandi greinilega bók fyrir alla nema mig við ætluðum að nefna hérna bók sem heitir forseti hún er eftir Árna Árnason og hún fjallar um forseta sem nær völdum á Íslandi og er nú eins og einhvers konar Trump Ari algjör Trump Ari

fyrsta bók Árna skilst mér við fylgjumst með systkinunum Sóley og Ara og skemmtileg frásagnaraðferð skemmtileg frásagnaraðferð fyrir börn að Sóley talar til okkar úr framtíðinni sem er svona skemmtilegt þannig að hún þarf oft að minna á af hverju hún veit hluti en bókin gerist í mjög náinni framtíð okkar þannig að þar sem forseti hefur verið kosinn til forseta á Íslandi og er bara og verri búinn að taka sér meiri völd forsetinn er miklu valdameiri og hann er búinn að setja mjög hert útlendingalög þannig að það mega ekki og svo fara börn að hverfa úr Reykjavík og og Sóley og Ari þessi systkini

og vinkonur Sóleyjar ætla að taka málin í sínar ævintýraleg spennusaga

fjórar klárar stelpur ganga gegn óréttlæti og glæpum og lenda í lífsháska og og bjargast á undursamlegan hátt fyrir snarræði sitt og allt þetta þetta þetta er alveg skrifað inn í mjög skýra hefð en á sama tíma er verið að vinna með það sem

sem börn eru á horfa á í fréttum í dag þetta er örugglega fínt tækifæri til að ræða svoleiðis bara til dæmis á heimili hvernig ykkur takast til

skemmtileg bók mér hefði þótt það hefðu mátt vera aðeins meira jákvæðari kaflar inn á milli þetta er svolítið mikill hryllingur

sem fullorðin manneskja og sem barn að þá þarf maður stundum

létta á heyra um hversdagsleika fólks ég held að það hefði kannski hjálpað aðeins það eru til dæmis byssur í bókinni sem er bara gott ég held að börn sem eru að lesa þessar bækur vita alveg hvað byssur eru

fyrir mig ég náttúrulega las hana með mínum mínum fimmtíu og eins árs gömlu augum ég hefði gjarnan viljað sjá meiri ljós og skugga í samfélaginu það er

þessi vondi forseti og eitthvað fólk í kringum hann og ætlum að heilsa upp á Gerði Kristnýju á heimili hennar í Skerjafirðinum gerður nýja ljóðabókin þín heitir jú það er dálítill kuldi í þessu og ís já það kemur lesendum mínum kannski ekkert sérstaklega á óvart en við erum hérna með ljósmynd eftir

forsíðunni þetta er úr ferð til

fékk að koma með þetta var nítján hundruð og fjórtán ég sá sýningu á þessum ljósmyndum úti í Edinborg þar sem fjallað var um þessa ferð þar sem skipið

úti á ísnum og þeir komast hvorki lönd né strönd en svo var svo falleg kvikmynd af því þegar ísinn brýtur skipið í spón og þá losna þeir einhvern veginn þá hætta þeir að vera skipverjar áhöfnin sem á að verja skipið og þeir geta loksins haldið í langa ferð og reynt að bjarga lífi sínu mér fannst þetta svolítið áhugavert og þessar svona karlmannlegu

þessar hetjudáðir sem sönn karlmenni verða að drýgja þú yrkir beinlínis þarna um Hurley og þessa ferð já já það vantaði ekki ísinn og kuldann þar en svo er ég nú líka að taka

álitamálum okkar tíma eins og hlýnun jarðar og flóttamannastraumnum og styrjöldum sem geisa endalaust og um leið og maður yrkir ljóð um svoleiðis lagað þá er maður að tala við

þannig að

þá hef ég strax sest á spjall við höfunda eddukvæða og það finnst mér alltaf svolítið spennandi þú ert með þetta þessu forna þessu gamla já mér finnst það skemmtilegast svo finn ég bara hugmyndir og móta í í myndir sem vonandi gefur lesandanum eitthvað og sýnir honum eitthvað nýtt um þessi málefni sem við erum alltaf að velta fyrir okkur en þú ferð ansi víða í bókinni þú ert á Ströndum þú ert í Kanada þú ég fer víða þetta er hvað fimmta ljóðabókin mín á þessum áratug þannig að ég hef ort heil ósköp undanfarin ár og ég hef ferðast víða þannig að ég svona já það sést á þessari bók ég orti svolítið um söfnin sem ég heimsótti í þessum ferðalögum eins og svo fékk ég að vera á heimili

Bergman á og yrkja þar en svo var ég líka að velta fyrir mér ýmsu sem ég hafði reynt og prófað Sturlungu þú yrkir þarna um Sturlungu já og Njálssögu maður má ekki gleyma Njálssögu það á helst að vera eitthvað úr henni í hverri bók hún er manni svo gjöful þannig að það er Hjörtur bróðir Gunnars á Hlíðarenda sem ferst þarna all sviplega það er síðasti ljóðabálkurinn það er nú eiginlega eini svona bálkurinn í þessu

það voru Danir sem fólu mér það verkefni að yrkja um eitthvað úr Njálssögu þeir voru að gera fínan og flottan vef til að kenna fólki eitthvað um Íslendingasögurnar og ég var beðin um að

mér kafla og valdi dauða Hjartar það er svo áhugavert að fjalla um um hetjuna Gunnar á Hlíðarenda sem fer í bardaga með bræðrum sínum Kolskeggi og hirti og dreymir á leiðinni að Hjörtur eigi eftir að farast en getur ekki hætt við hann verður að fara í þennan bardaga og mig langaði til að draga mömmu hans fram hana Rannveigu það hlýtur að vera leiðinlegt að eiga syni sem þurfa að vera hetjur það er eiginlega alveg glatað þannig

að já það varð mér að yrkisefni svo hefur maður nú séð eitt og annað og lesið meira en bara eddukvæði þannig að undir lokin þurfti ég að lýsa Gunnari í bardaganum og þá kom hetja sona minna fram hann

vopn og brynju hann læsist eiginlega inni með bækur sem eru alveg heildir en þarna ertu að fara eiginlega vítt og breitt já þarna geri ég það læt það eftir mér ég er alltaf að yrkja þannig að það safnast alltaf upp eitthvað inn í

tölvu og stundum þarf það bara að koma út á bók en þetta er fjári sterkt eins og það er þetta virkar alveg jæja takk mig langar að biðja þig að lesa eitt kvæði úr bókinni það er ekkert auðvelt að velja en ég ég var norður á Ströndum um daginn og þú ert að yrkja um Strandir og það er dálítill kuldi í þessu

til í að lesa það fyrir mig norður á Ströndum ganga yfir bæinn svo rétt grillir í í kófinu sveitin hverfur í

og skríður nær ströndinni þegar lygnir tyllir æðurin sér á

ölduna hemur hafið eyjuna rekur aftur út á fjörð er hún lukt sem lýsir bátum inn

hér er Ólafur Jóhann kominn frá New York velkominn til okkar í þáttinn þakka þér kærlega innflytjandinn þetta er ný skáldsaga eftir

þig nokkuð veigamikil skáldsaga og stór og gerist í Reykjavík mestanpart og reyndar í New York líka á þessum stöðum sem þú þekkir og í Reykjavík alveg um hávetur og hvín í öllu og er snjór og ófærð en hvað ertu að skrifa um

byrjar eins og þú segir hérna í Reykjavík niðri í bæ líklega á Ingólfstorgi í þar er ungur maður af erlendu bergi brotinn að ganga frá á svona skyndibitastað

svo finnst hann daginn eftir látinn og á sama tíma eru aðrir atburðir að gerast meðal þjóðarinnar það gerist stundum ef eitthvað kemur upp á hjá þjóðinni saman eins og við þekkjum samkenndin vaknar og svo framvegis

ofan í þetta kemur íslensk kona sem býr í New York til landsins og flækist inn í þessa atburðarás

hvað er maður að skrifa um kannski eru þarna einhverjir menningarheimar sem eru rekast svolítið á þú ert að skrifa um múslima já já meðal annars sá sem deyr þarna hann er múslimi og þú ert að skrifa um ja tilveru múslima

á Íslandi og að sumu leyti bara í vestrænu samfélagi já já já svona þessi spekúlasjón að vera hluti af heild eða ekki að skrifa um einhverja míkrókosmu sko þetta er lítill atburður á Íslandi en hann endurspeglar kannski það sem um er að vera í heiminum um þessar mundir þetta er náttúrulega að mörgu leyti mjög viðkvæm tilvera að vera múslimi í í vestrænu ríki þegar eitt sem einhver vitleysingur fremur getur hleypt öllu öllu í bál og brand fyrir alveg blásaklaust fólk já já og við náttúrulega sjáum ekki mikið af þessu hér hér er náttúrulega og það er jafnvel það samfélag er klofið sko eins og gerist og gengur sumir sumir eru meiri bókstafstrúarmenn en aðrir

það er eins og þú segir að einn atburður hann litar í augum margra heilt samfélag heilan heilan hóp fólks og þetta verður ansi flókið við erum ekki búin að bíta úr nálinni með

sem ég eyði mestum tíma mínum fyrir vestan þessir árekstrar endalausu aðalpersónan er ja tengist

en hún er kona hún er eldri kona og það vekur athygli mína og þegar ég byrjaði á þessari þá þá átti þetta að vera karlmaður og það var svona hugsunin í upphafi en hún bara kom inn í hausinn á

þessi kona og ruddi karlinum út og ég man að ég þurfti að stansa

og taka mér smá hlé hún var mjög frek frek til fjörsins og tók yfir bara mjög fljótlega

að skrifa um konur sem eru

svona jafnöldrur þínar

nota þær sem svolítið að uppbyggingu en líka eins og þú segir að þessu leyti að aðalpersónurnar eru konur báðar ég gerði þetta í fyrsta skipti sem ég skrifaði bók þar sem kona var aðalpersóna og heitir slóð fiðrildanna fyrir um tuttugu árum það var kannski aðeins auðveldara núna ég man

eitthvað eitthvað vit í þessu svo réði maður ekkert við það þær bara taka völdin sögusviðið er eins og ég sagði áðan

Reykjavík sem virðist vera þér ansi hugstæð sem sem sem vettvangur sögu ég náttúrulega eins og þú erum aldir upp í miðborg Reykjavíkur og ég kannski eins mikið borgarbarn og hægt er að hugsa sér

náttúrulega mikið breyst frá því við vorum strákar ég hef alltaf öll þessi ár að mestu leyti búið fyrir vestan þá hef ég alltaf eytt miklum tíma hérna eru ræturnar það er nú bara einfaldlega þannig konan er ég ætla að upplýsa smá hluti hún tengist múslimum þannig að hún hún hefur þýtt Kóraninn á íslensku og hún skrifar um mat það er mikið hefurðu orðið

því nei ég er ekki matarsnobb ég er áhugamaður um mat

og hún eins og þú segir hún gagnrýnir fyrir stórblað fyrir vestan undir dulnefni hún gagnrýnir veitingahús

í upphafi bókarinnar er hún að gagnrýna mjög þekktan sem kalla má og er ekki par hrifin af honum og gerir eigendum þann grikk að þegar hún kemur út þá sér hún svona

af erlendu bergi brotinn vera að elda svona heldur hversdagslegan mat ofan í gesti og gangandi vegfarendur og hún ákveður að skrifa um

um þann stað í leiðinni og hæla honum mikið

að nei þetta lýsir nú kannski svolítið minni afstöðu

en þú ert áhugamaður því það eru þarna mjög fínar lýsingar leika þér að því að skrifa

og reyni að fara á sem flesta skrýtna staði í New York hún er frá New York og það var annað sem ég tók eftir að til Bandaríkjaforseta og af því hún segir þetta var maður sem var hérna í borginni alltaf og þá var hann þekktur fyrir loddaraskap og brask er þetta ekki þín upplifun af

þú þú hefur verið svo lengi í New York og þá var hann þar í alls konar braski

ég get ég get alveg sagt að þarna talar hún fyrir þarna eru höfundur og sögupersóna ekkert ekkert fjarri hvort öðru

þetta var alltaf hans orðspor í þessum kreðsum

bissness kreðsum þetta var

loddari og sölumaður og svona

enda eru þeir sem þekktu hann úr borginni þeir vita ekki hvaðan á sig stendur veðrið

er orðinn forseti forseti Bandaríkjanna hittirðu

einu sinni það var bara

ég hef lýst sjálfum mér sem atvinnuleysingja þó sumir myndu nú halda fram að skrifa bækur væri kannski eitthvað væri vinna nei við rúmu ári og eins og gerist og gengur þegar slíkt gerist þá

yfirleitt samið við

um að halda að sér höndum ég samdi um það og það er svona að renna út um þessar mundir en ég er ekki komin með nein fráhvarfseinkenni og mér finnst mjög ólíklegt að

að ég fari aftur að hafa áhyggjur af stjórnun stórfyrirtækja

búinn með það og hef hef notið þess verð ég að segja mjög

þessu nýja frjálsræði þannig að þú ert í raun frjáls til að sitja við skriftir fyrir bækur og svona já já og geta svona aðeins staldrað við vera ekki alltaf á hlaupum það hefur verið mjög notalegt sakramentið er að koma út á ensku sakramentið er að koma núna út í byrjun desember sá undirbúningur er allur hafinn

sem sagt ekki við ritstörf alls ekki í fullt starf og það er búið að bjóða mér eitt og annað stjórnarsetur og ýmislegt svona ég hef ekki ennþá fundið ástríðuna og ég endaði nú í viðskiptum í upphafi bara af slysni

ég er eins og menn segja á ensku

Menntaskólanum í Reykjavík

ótrúlegir

þraukað í gegnum það og hélt svo áfram í háskóla

ég ég kvarta ekkert yfir hlutskiptinu eins og það er bara rétt til að klára þetta innflytjandinn eins og ég segi hún fjallar um menningarheima um múslima á Íslandi fórstu í rannsóknarvinnu já já eins og maður gerir ég ég reyndi að komast eins nálægt þessu eins og ég gat talaði við fólk sem að er í þessum hópi og það er kannski þegar ég var að byrja bókina það er svolítið skemmtileg tilviljun að ég ferðast yfirleitt með gulu leigubílunum í New York þegar ég ekki í neðanjarðarlestinni forðast er náttúrulega mikið af mönnum úr þessu samfélagi var í var í bíl og þá

kemur símhringing og ég tala á íslensku og hann segir hvaðan ertu ég segi honum það og

er á Íslandi núna bíður eftir að komast til Bandaríkjanna ætlar að fara að keyra leigubíl hérna hann segir að sé andskoti kalt og dimmt þarna

kviknaði þessi bók og þetta rataði þarna inn Ólafur Jóhann þakka þér kærlega fyrir að vera hérna með mér við skulum fara inn í svolítið annan heim það er Brynhildur Þórarinsdóttir sem hefur skrifað bók sem heitir ungfrú fótbolti

í Breiðholti nítján hundruð og áttatíu Brynhildur ungfrú fótbolti þú ert að skrifa um ekki í dag heldur fyrir svona þrjátíu til fjörutíu árum já einmitt bókin gerist hérna í Breiðholtinu nítján hundruð og áttatíu hún fjallar um unglingsstelpur sem eru algjörlega

með vinum sínum eins og maður gerði hérna á malbikinu það var engin aðstaða en það dugar ekki þær langar að æfa eins og strákarnir og keppa á alvöru velli og það gengur náttúrulega brösuglega því þetta er á það er erfitt að láta taka mark á sér sem stelpu í fótbolta svo er í bakgrunni þarna Saga Vigdísar Finnbogadóttur og þetta er náttúrulega mikið til sama sagan barátta Vigdísar fyrir að láta taka mark á sér að fá að spila alvöru leik eins og

karlarnir svo stelpurnar þarna þrettán ára sem fá ekki að keppa og eru ekki teknar alvarlega þannig að ég er svona að leika mér

spegla þessar sögur og nota svo Vigdísi sem fyrirmynd fyrir stelpurnar að sækja aukinn kraft þú ert alin upp hérna í þessu hverfi ekki bók um mig ég skal taka það fram en ég nota auðvitað mína reynslu ég var svona fótboltaóður krakki ég var alltaf úti að sparka á malbikinu með vinum mínum og ég nota alveg sko sögur af mér og mínum vinum við vinkonurnar reyndum að æfa og við prófuðum að að fara á æfingar með strákunum og og vorum svona litnar hornauga og sendar heim og við byrjuðum að æfa

litlar með meistaraflokki þetta

er alveg saga stelpna á þessum tíma að hafa ekkert passað inn í og þetta er svona þessi reynsla mín af því að vera fótboltastelpa að reyna að finna sér samastað að reyna að tilheyra ég las mér heilmikið til um þetta ár þó ég sé þarna níu tíu ára þetta sumar

ekki allt og ég las mér heilmikið til eins og um framboð Vigdísar lá á punktur is og las bækur og heimildamyndir og svona um hana

til dæmis allt sem viðkemur Vigdísi og hennar framboði er sannsögulegt Vigdísi ég gerði það

náttúrulega það lítil að ég er ekkert að berjast í hennar eða taka þátt í hennar baráttu

eftir á þá sér maður hvað hún var mikilvæg fyrirmynd fyrir okkur stelpurnar að fá

konu í æðsta embætti

það eru þrjár konur á þingi á þessum tíma þetta þótti bara nóg allt sem viðkemur henni í bókinni er satt allt sem er sagt um hana og allt sem hún segir þetta eru allt orð sem féllu

það kemur mörgum á óvart því að viðhorfin sem hún mætti voru oft mjög undarleg frá okkar sjónarhóli séð það hefur orðið ótrúleg viðhorfsbreyting frá því ég er krakki stelpur í fótbolta það er bara skrýtið og nú fengum við heimsmeistaramótið í sumar og þá

að springa út já sem betur fer og loksins það hefur orðið gríðarleg breyting eins og

nítján hundruð og áttatíu þá eru komin meistaraflokkslið komin meistaraflokkslið í nokkrum klúbbum en engir yngri flokkar engin tækifæri fyrir yngri stelpur að æfa nema með stóru

og samfélagið fylgir ekkert alveg á eftir það er engin athygli á þessum liðum þegar ég skoðaði blöðin frá nítján hundruð og áttatíu fletti í gegnum hreinlega öll blöð þetta sumarið það er ekkert sagt frá leikjum í

meistaraflokki en það er sagt frá leikjum í fjórða flokki drengja þannig að athyglin var engin konur og stelpur á þessum tíma auðvitað vildu fá að njóta sannmælis vildu að það væri tekið eftir þeirra keppni ekki síður en strákanna og við erum ekki alveg búin að ná þessu

þó að heimsmeistaramótið og Evrópumótið þetta eru svakalega flott mót og mikill áhugi

þannig að þú flettir blöðunum og fréttir af kvennaboltanum eru svona kjallaragreinar á en þetta er líka skemmtisaga fyrir krakka já hún á náttúrulega fyrst og fremst að skemmta lesendum og fá til að sökkva sér ofan í ég sá fyrir mér unga lesendur en ég heyri líka að hún hún nær fólki með þessa reynslu líka að hafa verið að sparka bolta á þessum tíma eða að fylgjast með kvennaboltanum bók sem heitir tíminn sefur

miklu á Íslandi hún er skrifuð af Árna Einarssyni líffræðingi og fornvistfræðingi tíminn sefur þetta er mjög ljóðrænt heiti á bók já þetta á einhvern veginn svo vel við þetta

kemur fyrir í ljóði eftir hana aðrir kannast við þetta hjá Snorra Hjartarsyni en þetta á svo vel við um þessa garða sem liggja svona eins og ormar um allt landslagið þarna á Norðurlandi Norðurlandi eystra aðallega það er eins og tíminn sofi þarna þegar maður á leið um þetta eru girðingar í eðli sínu þetta eru girðingar fornaldar frá því snemma á eiginlega í byrjun þjóðveldisaldar þá ákváðu menn að girða landið og gerðu það með því efni sem tiltækt var þarna aðallega úr Torfi

er hægt að aldursgreina þetta er hægt að segja síðan hvenær þeir eru þessir elstu það er reyndar mjög auðvelt að aldursgreina þá vegna þess að þetta er torf sem er lagt ofan á sem er þannig að við sjáum hversu gamall jarðvegurinn er undir svo þegar þessir garðar hrynja þá leggst jarðvegurinn yfir og öskulög

þá er hægt að sjá hvenær þeir

því hvenær þeir voru hlaðnir og hvenær þeir fóru úr fúnksjón um mest af þessum þessum stóru löngu forngörðum eru frá því um níu hundruð og fimmtíu hugsa sér já svona miðja tíundu öld og þetta er bara stuttu eftir að þjóðveldið stofnað og komin lög í landinu og þau lög þau segja til um hvernig á að hlaða svona garða sko ákvörðun þjóðarinnar skulum við segja þeirra sem réðu fer þetta minnkandi

já þetta stóð ekki nema í svona tvö hundruð ár þetta er svona gluggi tvö hundruð ára

gluggi við sjáum hvernig girðingarnar lágu hvernig byggðin var á þessum þessum árum þetta tekur svolítið langan tíma að leggjast af menn hættu að halda þessu við og það var aldrei mjög mikið um það að menn héldu því við vegna þess að þetta var það stuttur tími þrátt fyrir allt sem þetta var virkt

við skulum segja kringum ellefu

er þetta meira og minna hrunið eða að hruni komið en þeir eru ennþá eftir hvernig hvernig hefurðu rannsakað þetta er ekki er ekki auðveldast að gera það

úr lofti eða hvað jú ég hef gert það þannig þetta er mjög stórt svæði og þetta eru langir

landið er frekar flatt þarna og það er erfitt að fá yfirsýn þó maður sjái garð þá veit maður ekki

eru ekki

maður þarf að leita af sér grun á mjög stórum svæðum

leigt flugvél og flogið yfir þetta hvað er þetta víða er þetta bara

þetta hefur verið um allt land það er hægt að finna slitrur af þessu ef maður veit hvar maður á að leita það hafa verið þekkt garðakerfi austur í landbroti ég er núna bara

er eiginlega búinn með Norðurlandið þá ákvað ég að líta aðeins við á Suðurlandi Suðurlandsundirlendinu og þar er bara fullt af görðum sem enginn er að tala um

eða rannsaka þetta er merkilegt ég verð að viðurkenna ég tel mig pínu fróðan um margt þetta var það menn vissu af þessu svona bændur hver

sinni jörð þetta voru oft kallaðir

menn notuðu þetta til að komast um á veturna þegar allt var snævi þakið og Garðarnir stóðu aðeins upp úr úr landinu þannig að þetta voru eins og vegir og margir trúðu því að þetta hefði verið hlaðið sem vegir menn héldu það öldum saman

hef nú bara gamalgróinn áhuga á fornleifum fornleifafræði og sögu og svo vildi þannig til af því ég er að vinna við Mývatn og hef verið árum saman að það kom þarna hópur af fornleifafræðingum sem settist þarna eiginlega að og horfa meira í kringum mig og fékk svona aðeins skilning á því hvernig hvernig tímasetningar voru þarna þá allt í einu opnaðist þetta fyrir mér að þetta hlyti

allt að vera mjög gamalt og mjög fornt og eiginlega ótrúlega merkilegt

þakka þér fyrir að koma við skulum enda þáttinn í kvöld með því að heyra í ungu

þetta er fyrsta ljóðabók þín hvað er þetta er fallegt orð og svolítið sérkennilegt orð en þetta er svona til að rifja upp

fyrsta fruman í nýjum einstaklingi þegar tvær kynfrumur sem eru þá tveir helmingar verða að einni kjarnar alveg svolítið það sem bókin er um sem er bara um hvernig líf kviknar og hvernig það getur slokknað aftur og og þannig að þetta er við byrjum alveg á byrjuninni svona út í lífið þannig að þú ert að rekja dálitla sögu í bókinni já og hún er

manneskju sem að fer í gegnum áföll og ýmislegt

þetta er svolítið línuleg saga og þetta er í raun svona ljóðabálkur

líta á þetta sem eina heild já í raun og veru ertu búin að vera lengi að koma þessu saman já margir textar eru gamlir sumir eru nýrri en það var svolítið

byrjun árs sem ég fann kjarnann fann söguna einhvern veginn þannig að ég er búin að vera mjög aktíft í ár að vinna í bókinni en sumt er

margra ára gamalt hvaðan koma ljóðin til þín þau koma bara á marga mismunandi vegu sumt kemur bara þegar maður er að vaska upp og bara eins og eldingu í höfuðið en síðan annað er ég stundum liggur við þó það sé kannski svolítið

tæknivinna mig vantar svona ljóð og ég verð að búa það til þannig að já það er bara mismunandi þú ert bóksali og hvernig fer það saman

það bara fer alveg ágætlega saman hvað er að koma út og nær að lesa mikið og og bara að hitta höfunda í búðunum og reglulega vel saman pínu fyndið samt að sjá bókina í búðinni þegar maður er að vinna við erum hérna í Vatnsmýrinni og í þessu merkilega gróðurhúsi við Norræna húsið ég ætla að biðja þig um að lesa fyrir mig kvæði sem er eiginlega svona héðan af svæðinu í rigningunni er malbikið glitrandi hreistur þess vegna veitir því enginn athygli þegar gríðarstór svört

slanga skríður upp úr hafinu og hringar sig utan um flugvöllinn í Skerjafirði enginn sér hana nema barnið grunlausir bílar keyra viðstöðulaust inn í eitrað ginið um nætur óskar slangan þess að hún væri stúlka með fætur í gulum

stígvélum sem horfir á flugvélarnar sofa hnýtir fingurna fasta í